Zebralar va otlar o'rtasidagi asosiy farqlardan biri bu ularning ko'rinishida bo'ladi. Zebralar ko'proq <hesitation> eshaklarga o'xshab ketadi, lekin <hesitation> yo'l-yo'l chiziqlari bo'lganligi uchun oq-qora ulardan ham oz-muncha farq qiladi. <hesitation> Bundan tashqari, zebralar <hesitation> yovvoyi hayotda yashashga moslashgan bo'ladi. Otlar esa uy hayotida ham yashay olishadi.